Овози сигнали мошин ба ман бо шаҳр, шитоб ва гоҳе асабонӣ ассоатсия мешавад. Ин садо бештар дар кӯчаҳои серҳаракат шунида мешавад ва гӯё одамонро ба ҳаракат водор мекунад. Баъзан он хотиррасон мекунад, ки касе дар зери хатар аст ё ронанда хашмгин шудааст.